Azo tratrarina sy misy fizaliana ny tegna fahasambarana nefa sy-, agny amin'ny sasagny zany mitombona fa raha aminay de ôhatran'ny sy mitombona satria sisy fahasambarana hoe ho azonao sy amina ezaka zay ataonao zany fa hoe de ilasaka avy an-dangitry de tonga de fahasambarana, sy mainsy misy fahoriana nolalovanao vao tanteraka aminao ny fahasambaragna.